اه المشاركة في التصويت مهمة جدًا في الإنتخابات؛ لأن لما نختار -مناخبنا- مناخبينا، نكونوا -آخذ- في يدينا نساهموا في بناء المستقبل، لو ما شاركناش نكونوا ساكتين عن حقوقنا، ما عندناش الحق في الشكوى، لو ما عجبناش الوضع بعدين.